मेचै होसा सहमतरी जिवनू बारे मालांतनी बहाकि उसा करता है। जिसें छें वाहो समगी जाइनाक जाइसें होसा नातक करें। होसि करें। हिंदरा सूज, भोलानेाशी करें। हजिव नआपस आपन रक्षा करेट् येसंप करें। काई चे बात जाय ने करें होसा करता होसे। तेरें काई सुब वारु सुरक्षित ने सेफ रहे।